أفضل طريقة لبدء يومي هي الاستيقاظ مبكرًا قبل الفجر، أبدأ صباحي بفنجان من القهوة خصوصًا قهوة عبد المعبود، واستمتع بلحظات الهدوء ،بعدين أمارس بعض التمارين الخفيفة مثل: اليوغا ،أو المشي، بعدين أخصص وقت لقراءة شيء ملهم، أو الاستماع للموسيقى الهادئة ،وهالروتين يساعدني أركز ،وأكون مستعدة ليوم مليء بالتحديات، أحب إني أبدأ يومي بشكل هادئ ،ومركز ،ولأنه يؤثر على مزاجي وطريقة تعاملي مع الأمور خلال اليوم.